Raha tsy hoe raha tsy mentsy handingana hanina mi hohanina zaho de hanina andro mandrena, <hesitation> antegna moko alay somary hoe magnenjikenjika fotoana zany de ndrendreka tsy tafihinana andro mandrena de efa mamelimely goûté amin'ny sisisisiny akegny le amin'ny folofolo igny.